Sɛ epɛ dɛ eyɛ nduaba asorͻtow bͻ mu na idzi a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ebɛpɛ wo nduaba no. Bi botum ayɛ aprɛ, aborͻbɛ, borͻfer nna dza epɛ dɛ edze ka ho biara. Iwie a na etwitwa ne nyina nketsenketse na edze afora. Epɛ dɛ edze merekye gu do so a ibotum edze egu do. Na afei, ͻayɛ krado dɛ ibedzi.